Ia, antony ten̈a ilàvan̈a ino ma zen̈y? <hesitation> Tany idokoan'ny aviòn zen̈y araiky ten̈a ten̈a malalaka be. Fôtony zen̈y izy in̈y koa zen̈y fa mijotso maventy baka aviòn. Mila atao mitôkan̈a zen̈y tan̈àna misy izy fôtony <hesitation> karà misy hôrohôron-tan̈y in̈y zen̈y koa fa mijotso iô zen̈y aviòn in̈y. Tsy azo atao misy tran̈o feky marikitry izy.